إذا سافرت أسبوع قد- قدام أول شي براقب الأوضاع وأشوف إيش اللي تغير، عاد إذا في شي مهم أو قرار كبير لازم أتخذه بستغل هالأسبوع لفهم كيف أقدر أتعامل مع التغيرات وأرجع مستعد، بطون مثل اللي عنده نظرة مستقبلية وأستفيد من هالفرصة لأحسن حياتي.